¿Hay un baile tradicional donde naciste y cuándo se realiza?

¿Cuál es tu festividad favorita y cómo se celebra?

¿Qué valores importantes se le enseña a los niños en tu comunidad?